<hesitation> Amponga zany môlô aminay karazagna regny instrument popohagna kapohona zany mampiasa <noise> mampiasa baton hanapokapoka azy raha zany <hesitation> raha boribory mifôgno raha mifôgno hoditr'ômby zany fa arakaraka ny hoditry ampiasaina aminazy de raha zany <hesitation> popohina na kapokapohiny magnan'igny amin'ny alalan'ny raha zany tegna ahazoana <hesitation> feo tsara afaka andihizagna raha zany amponga ampiasaigna amy fety.